السيارة تتكون من شغلات أساسية مثل الهيكل الخارجي اللي يحميك ، و المحرك اللي يعطيها الجوة، و كمان فيها نظام التحليج و العج و العجلات طبعاً، و فيها أنظمة كهربائية للتحكم في كل شي من النور للاسطوانات، و الأهم نظام الفرامل لإنه يحفظك من أي حادث.